Koola yi nga xam ne ham na <hesitation> am nañ am na weex, am na verte, am na blue, am na green, am na black, am na red, am na gold koola, <hesitation> am na brown koola. Koola yi daal barinañ. Waaye bàyyil ñu jël si yooyu rekk.